Inze nyanzanga lwamenyaa mushivala munu, menyaa na vuyanzi, nyasaye wanyanza sandizaa nyasaye, mbora nyasaye asande urie muno, ndarihaduka miga sitini na saba, shichiru nyasaye yambaa vana, kwamenyaa na vana vulai vana vututia, vana vazia muzinzu zyaro, ndenya kukola ibirtday yanje ndakaduka miaka sitini na saba, naanga vana vanje kukhole isheree, kunyanye halala, kuonge alala, kunyanye vulai, kunyanye injokoo, inyamaa kungwi isoda, kuriku mucheree kunyanye icharati, kunyanye pilau, kusherekee, kwisominyee kuvee nuvuyanzi, kuve mlisominywa ligari, kuveemu vusungali vugali kuve mbuyanzi vugali, khu sandiza nyasaye miga nyasaye yambaa mulirova, nimenya mulirovo yumu maasherekea, ibirthday yanje murivurwa vyanje sherekea na vana vanje, khumika jamari sitini na saba mulirova, mboola nyasaye asande, mgarukizira luyali shishira nyasaye ni mundu mulai yaaninda kuthuka miga cha mbemuiji, khu mbolanga urie lunyaliki sana kunyasaye, nyasaye weru nimulai mwamuyanza akukollanga, vindu vilai yakhuze vene kuvula kunyala nyasaye akunyalilanga, kuna ndakatuka, kuri ndakaduria yaha mbolanga nyasaye asande mno.